कीड़ा-मकोड़ा आपस मा बात कनो ते योक रसायन वोंदु फेरोमोन वेगु इस्तेम्मल कारदा स्पर्श ध्वनि इस्तेम्माल करदा जन की चींटी फेरोमोन छवड़ी ते अप्रु रास्ता दूसरी चीट्यू ते बातोंदी ची मकियाँ रिंग डांस करि ते अप्रु सन्देश दूसरी माखिकयु ते बातोंदी ची।